Noa xela je'e la thixi thi the nda ndu thana como xuntha nda ndu ntha tsa jan <noise> ntha chjixro jan <noise> ntha uya nthia chunda chunda xingo ntha xrutsju tse ntha <noise> thala thu kjian la ee thunda nunthe nda thunaxi xina ndataxi tji thi ntha ee sithii ni ixi thi xri tji thino the chindii thino sajoa thino ero uthigi chu ju'u xrague xru tji thino sajoa.